Iin kit ké anrivi njan kivi koin kokuu, ka'am xaka kaon kuchi kanio kuka kini kexitunu, temane kivinyuku kajen yuku xuaden kanta hí okanxu.